कुत्ता सबसे बफादार जानवर मानो गाओ है। ऊ अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखाउत है। मालिक खे सूघकर चाटकर। पैरों में लिपटकर अठखेलिया मरत है। और कभऊं कभार चाटत भी है।